Kõgõ rohkõmb kanna ma sääntsit tennissit vai botassit. Na ommaq väega mugavaq ja naidõga saa egäsugutsit asju tetäq. A säändsedel pidodõl ja pidolikõmbidõl päivil pidänü iks kandma kängi. Kuigi mul vist säändsit ei olõki.